زه په دې باور یم چې د نل څخه اږبه څښل بهتره ده تر دې چې د بوتل څخه اوبه وڅخل شي. دلیل یې دا دی چې د نل اوبه طبیعي دي او وجود د هغو اوبو نه چې په عموم ډول هر ځي کې استعمالیږي هغې سره عادت کوي. او د دې په مقابل کې د بوتل اوبه که څه هم فیلتر شوي دي‌ او د نل د اوبو څخه با کیفیت تره، پاکې دي ‌بیا هم وجود یواځې او یواځې د بوتل د اوبو سره آموخته کېدل کېدای شي انسان بعضې وخت د مشعل وضعیت سره مخامخ کړي. مثلا هر ځي کې یا هر محال د بوتل اوبو ته لاسرسی شاید سخت وي بله خبره دا ده چې د بوتل اوبه طبیعت ته هم کولای شي ضرر وسوي.‌د بوتل اوبه عموما بوتلونه د پلاستیک څخه جوړ شوي وي او هغه پلاستیکونو اچول او لېرې کول او بیرته نور بوتلونو استعمالول ټول طبیعت ته ضرر دی او پلاستیک طبیعت ته ضرر رسی، نو د دې دلایلو له مخې زما زه بهتره ګڼم چې د نل اوبه وڅخم او هغه کولای شم چې اوبه د جوشولو سره پاکې کړم او یا هم نور فلترونه په کور کې استعمال کړم تر دې چې د بوتل اوبه وڅخم.